اما عاد اصير حشرة طيب خلاص لو بصير حشرة ممكن <hesitation> اصير فراشة. فراشة كذا شكلها حلو تروح على الأماكن الحلوة زهور, الورود الحلوة. الناس بعد يحبونها يعني ما يموتونها تخيل كذا مرة وحدة اصير جراد مرة واحده كده الاقي شايب كبير واخدني ويحمرني وياكلني في الأخر. لا خليني في الفراشة افضل